Aminahy olombelona zany an dia tsara mila miovaova zany raha ohanina. Dia agnisany mampasa mitondra fahasalama ho any olombelona zani a, mila miovaova le fomba fandrahôana hanina. Amin'igny zany izy a <hesitation> tsara ho an'ny fahasalamana.